إذا حسيت إن إنت تتوتر لما تيجي تتكلم مثلا بصوت عالي قدام حد حاول إنك تختلط فيهم أكثر، حاول إنك لا تنطوي على نفسك، حاول إنك تروح التجمعات العائلية، تروح العرس، تروح عزى، لا تنطوي على نفسك أبدا، وتدريجياً بيتحسن الموظوع.